بچاه ربي يسكت خليني نركز من بكري ما خليتنيش نخدم راهو بالحكايات بتاعك وبالحديث بتاعك قاعد تشوش عليا والله ما خدمت حتى شي خليني نخدم شوية خليني نركز فأمان فالخدمة، والله كثرت عليا أمان، خليني نخدم نكمل خدمتي وأبعدني يا عالصباح أبعدني شوية خليني أكمل الخدمة ما زال قدامي جبل ما خدمت حتى يراهو ونتي من الصباح ونتي تحكي خليني نكمل خدمتي.